شیدې د لاکتوز حساسیت لري. غنم د ګلوټن حساسیت لري. هګۍ د الرژۍ لامل سي. سمندري خواړه ځینې کسانو ته ضرر رسوي. د مغز لرونکو خواړو حساسیت زیات لیدل کېږي. سویا هم حساسیت پیدا کوي. د ځینو میوو پوستکي الرژي لري